x̱iꞌk nak nana or giaꞌl xc̲h̲aꞌ ic̲h̲ë mëbë o mët xc̲h̲aꞌ giaꞌl x̱an dzoꞌl x̱an tomiy o x̱an mejoran o bela bekwaꞌn c̲h̲uꞌnnpnima dën nap manu xia xguyaꞌ gunu xguyaꞌ lu gunu nak ic̲h̲ë mey ic̲h̲ë ger sdzaꞌ manu geꞌch yu manu lën lyu lën xguyaꞌ c̲h̲ow ic̲h̲ë lu yag uniy ic̲h̲ë konga xinilyu xiama lëꞌ gunu lad ladla nax manu xloxla c̲h̲ow ic̲h̲ë gu knu <noise> ic̲h̲ë mët ic̲h̲ë pur or giaꞌl xka c̲h̲uꞌnn xlaꞌdz ic̲h̲ë chenma.